El pressonagi es un ombri respetau i almirau dela comunidá, con una consideración de sel onrau. Assín i tó, ascondi un secretu que puei arruinal la su consideración: nel passau estuvu presu por robal. Pa mantenel el secretu incultu, el pressonagi se muestra mu suritu i reselvau ena su vida púbrica, i se quita de qualisquiá sitación que puea ponel en peligru el su secretu. A. i tamién á desenroau una fachá de perfeción i retitú, paque naidi s'esconfíi dela su naturaleza verdaera.